Pues ná ni rëloo nare rguine ra becw dix záni ah, a travez de rdux ma, <hesitation> rdwxma tchi rninema rzy ni, ni rdux ma gy ah tchi ni rninee ma zama gula aveces hasta rbigma cue ni ah tchi rcuxi ma ni ah, zy ni zlua rgunee rama dix zá rama, gulá hasta aveces hasta ruun ma’ah, dix ga ni rguneema zama a veces tchi run rama a veces tchi, dix zë zlua, rgune ma dix zama va, cun, cun rani rebzka.